woodi soobiraaɓe am feere hamɓe jeeeɗiɗi, ɓe yahi leddi yaasi, ɓe yahi ɓe janngi anndal anndugo duuniyaaru, be ko'de, jee ɓe biyata geography, so, nyannde ɓe ɗon huwa ha 'office' maɓɓe. Ɓeɗon huwa ɓeɗon huwa, say gooto naati pelle feere say yefti woodi laawol heedi a natata duuniyaaru feere say ɓe yahi ɓe naftiri be machine may na'tu go say ɓe yahi ɓe dilli ha duuniyaaru may, say ɓe yahi ɓe laari duuniyaaru may say ɓe mati ɓe warti ha macin may, nonnon may say ɓe maɓɓiti laawol, ɓeɗon njanngina himɓe no yata duuniyaaru feere yaha warta bo no ha ɓe joɗata ha duuniyaaru may.